Më yë dun yaba dun a'ax du yajnëkxën këxë pya i'ix pya dunyëjue tagat'samë jadun yë dun nebya xë a'ax dun yaka'atyjën mëdyëbë a'ax dun jyak yaj wi'inpësëmnebya a'ax dun nyanëm amaxa'an am nëwi'inkay nëwi'inukäp a'ax je yë amaxa'an am ejt's jedun i'ixä yë vela gay jue ya a'ax jadun yëk jajtëp a'ax jedun nëwi'inkay nëwi'inukäp këxë a'ax jedun nyëbëdakyë nebya to'oxëjkën nebya a'ax nyakubëkyë këxë nebya a'ax dun ya myëdatën më ejt's dun ya nityän dun këxë a'ax jedun jue bëkëy yonë wi'it nyjiotyë tyat's tey pëkëy nyamsëm pëkëy jadun a'ax dun nyabëdakyë yë ech dun ni'ixpë dun takat'sam nëkxpë kap jadun i'ijtë yakjadyë je jekpyë je ambyë dun.